اكثر لحظة بحياتي حسيت فيها اني جوية وواجهت فيها خوفي. لما واجهت ناس كانوا يؤذوني بحياتي وكنت مرة خايفة منهم وواجهتهم بطريقة مناعتهم انهم يؤذوني مرة ثانية والحمد لله تخلصت من اذيتهم للابد. لما اتذكر هذي المواقف احس بالقوة واحس إني كسرت حاجز خوفي من هذي الناس.